koo galam nitu wala sungulakoo galon nyen dim anto, mi office, mi kuna komputa, mi mere chakin mail am, tu wala mail keso mnidia, mi yorat anha, anelok ma remontima.